oxygen tank ni do valle hosa hendu ha der mai a wawan a nata beh mai ha der ndiyam ha der ndiyam hedi wala hendu sai a dinga nafturgo beh mai a do foofa ado lorna vallete sosai a dinga dillugo ha der ndiyam